teree an. Doƙ, tere an peleu, tere an gbo̱no̱ng, tere an peedou, tere an fuat tere an para mundi tere an pattira pelau tere an pirbidau tere an ƙonvoi, tere an kpummo tere an aredok tere an arepeleu